आज के समयमे कुईफे प्रविधिके बिना रहे नाई सिक्ता। हरेक चिजके तहिन ,हरेक कामके तहिन, छोट ती छोट कामके तहिन मनै अथवा हाम्रे प्रविधिके प्रयोग कर्ती। जस्तेकी पानी, बम्बु चलइना होईल कह्लेसे हाम्रे मोटर लगैले होई उ फे एक किसिमके प्रबिधीय है। उ हम्मर काम ओह्के सजिलो कर्ता। बडा बडा कामती लैके छोटतिती छोट तक्का काम तक ,हरेक काममे प्रविधिके प्रयोग हुइता। तभिमारे आजके जमानामेहे प्रविधिके प्रयोग बिना हमरे अपन जीवन सोचेफे नाई सिक्ति।